Eid elon uda fekani, wela gokei kon kanie, aye tan fa tougie, fa دكتور la goo, oo حكيم ie aye en togad ta konr, aiyga fa men ga awa denie? Wida ei en حكيم fa ya dewa ga tein, wala fa menga alei; fa جهازweka ken in in aye toigad fa ashri kir goball anga fa wedkir tei. Hikera? En جهاز aie og logo eskena ayein koche doo